Ja pues ñin ajkeliw ajkui ñipelan olonok lugar pues ajkin showalley anduey, duey ajmieck, ajmieck nakin ñipelan ñutam ña masuj mi najal wish mi gel atatuan ñitam ma- majmien ma- mamey pues mapal meawan ombey ombiem majpal este partsam tiel y atatuan pues ñipelan wesh atmaw pues ñutam masuj masuj dam mas mi gel pardajma <hesitation> ma- ma pardaj amien andiow.